طبعا طبعا بدون تفكير، نحل القضايا والمشاكل ال على الأرض الأول، و بعدين نشوف الفضاء إيش وضعه، لأنه في الأرض الحين في قضايا جد ا كثيرة زي الفقر، تغير المناخ والصراعات، الحروب، التغيرات البيئية، وكل هذه الأمور تحتاج حلول عاجلة تحتاج نركز عليها أول، بعدين نطلع نكتشف الفضاء ونشوف إيش فيه، والكواكب، وإيش في أشياء جديدة.